कोई भी आदमी से घृणा करना या उससे जलन करना, या किसी आदमी के काम को पसंद नहीं करना, उसकी संगत में रहना पसंद नहीं करना, या उसके द्वारा किए गए किसी काम को पसंद नहीं करना, यह सब घृणा कहलाता है।